د لس شمېره زما لپاره بشپړتیا ښيي. دا هغه مرحله ده چې له یوه څخه تر لس پورې سفر پکې خلاصېږي. په ښوونځي کې لس درجې د بریالیتوب نښه ده. دا شمېره د نظم، ترتیب او معیار نښه ده. د لس ګوتو او لسو ګامونو مثال ذهن ته راځي. په ډېرو فرهنګونو کې دا شمېره بشپړ دورې ته اشاره کوي. د لس شمېره ماته د حساب پیل او ختم دواړه ښکاري.